Tute taa lugha isatu shivo wesepio vaishiso weisatu tufoo nivaa tango vye shisose isatu. kichaka kiswahili na kingereza kwamotu. kuute wana vyote taa kishaka vowose kiswahili vyovyote tavose vaana vwata umvavata ilikshi kishaka undusha na kingereza vyote atakiita.